م-مشروبي المفضل <hesitation> هو الشاي. أستمتع بشربه لأنه يمدني بالراحة ويعطيني شعور بالهدوء. <hesitation> لتحضيره <hesitation> أبدأ بغلي الماء في غلاه-في غلاية. بعدها أضع كيس الشاي أو ملعقة من أوراق الشاي في فنجان. وأضيف سكر حسب رغبتي. وأنا أرغب في ملعقة من السكر. <hesitation> أرقعه لمدة ثلاث إلى خمس دقائق وأخرج الكيس ويكون جاهزاً.